I washipa tuga wanang washi pa ku ndokiri khang chele bandu bar kai nduk ka kha nu dolari kom nduk ka vur zhaaji yor kai buke no hama nu ndola ba kika ndolakira to ka ndola nduku qusangi bara anje ndukya je nuke ndolana wara lagarkati bu magha wa zu za ndolo nu shandi baro nu shandu baro za ndolana da yang ndolara je kai buke ta vur ndula buke to nu ndola to ka gwa zhaaji, zhaaji magham ke nu vurtang yenduku kum nang chem kashi komkomi muke chem chem chem vur zhaaji yeyen dyim ku di kom kuda gabbi buu ma dyinonu wazun nu bu tunu tura bu kya masiya ve chire tunki buu dyinomu alapa nun zun za anje benu ba goma? anje shwat bu nun hut bu buuri na ba nga sa memunanra tunka yun nu dyine nu ngut buu buura ba chema nggut magham kishi nu dyi malkandi ba yang tun shi dyi barkandi aa nuke nduki ka na wa chema kuna jiwo chem bu shi dyi gur nu shandi chire ba chem ka nggut kya. Shi chire chem wa ka ksha nu nu dubur barem kata yang ba nu tun duburan chem balar ku ku khanu nyeedlan tuk na ke dyinu saki tan bula dyiku nang yenu sarchi nuke nga nje suyen nu tunba kume nang nga ba kusa nu nga ta ran na nu zalale nu zhinkir kwanji vurki ya ba kya zalale nu ke a dunki nu kya nu guda na ghaba kume wannang ni wa shipa chem ka shi ndokri kom zunni zhaaji ye landar san nyeezaku kope fuda guri duma tun kha nyedlan tuk ma kurti banga <hesitation> nga kha ma tun da tun shi khar munkandi nuyen nang ka sa ki tu maghamdi nu ndola ka gwa kha ha suyen nu tunu shima gandi yeyen nu khapar wuti ndolar shakh shakhdi nu bu ndukku kapgandi yenu bu ku munkir bu magham zhinerem gwanji masiya nu ndolar bu magham khar barkandi nu njimbi shakh shakhdi kha gha suyen nu tun kap kume wannang ni buke nyem ndolar yen bu shi muni.